forseti danska þingsins telur ekki að mótmæli við veru hennar á Þingvöllum í gær eigi eftir að hafa áhrif á samskipti þjóðanna til þess sé málið of lítið hún telur það snúast um baráttuna um athygli samninganefnd ljósmæðra féllst ekki á hugmynd að miðlunartillögu sem ríkissáttasemjari lagði fram á fundi í dag sáttasemjari segir enn pattstöðu í deilunni

Pútín Rússlandsforseti segir að andstæðingar Donalds Trump Bandaríkjaforseta reyni að koma í veg fyrir bætt samskipti ríkjanna Pútín tjáði sig í dag um fundinn með Trump í Helsinki á mánudag útlendingar hafa eignast stóran hluta Kanaríeyja síðustu áratugi og mikil verðmæti gengið heimamönnum úr greipum maður frá Kanaríeyjum búsettur hér á landi varar Íslendinga við því að fara sömu leið um hundrað og sextíu manns undirbúa forseti danska þingsins telur að framkoma Pírata og

Samfylkingar á Þingvöllum í gær hafi snúist um pólitíska samkeppni flokkanna um athygli ætti að skoða hvernig systurflokkar hennar í Evrópu takist á við útlendingamál það hafi ekki verið gert og það sé heimskulegt af þeim að ráðast á hana í staðinn kjærsgaard er stofnandi og fyrrverandi formaður Danska þjóðarflokksins og er þekkt fyrir afstöðu sína til innflytjenda og flóttamanna hún er nú þingforseti og var fulltrúi Danmerkur

á hátíðarfundi Alþingis í gær þar sem hún ávarpaði þingið Píratar mótmæltu með því að mæta ekki til þings og Helga Vala Helgadóttir þingmaður Samfylkingarinnar yfirgaf

við segjum þetta

telur ekki að atburðir gærdagsins eigi eftir að hafa áhrif á samskipti

vill ekki tjá sig um hvort hún telji að innflytjendamál verði vandamál á Íslandi

vildi hún eitthvað tjá sig um hvort hún teldi Íslendinga taka undir sjónarmið sín í útlendingamálum hún

í gær ég vil orða það svo að ég varð fyrir vonbrigðum og mér þykir það leiðinlegt að menn skyldu varpa þessum skugga á annars mjög vel heppnuð hátíðarhöld og mér finnst það ómaklegt vegna þess að hér erum við að fá í heimsókn forseta danska þingsins og það hefur legið fyrir eiginlega frá upphafi

að forseti danska þingsins yrði í sérstakri stöðu í þessum hátíðarhöldum af því það er verið að halda upp á hundrað ára gamlan samning sem var gerður milli Alþingis og danska þingsins þar sem þingin og þingin og þingmenn léku lykilhlutverk og þessi samningur færði okkur fullveldið Steingrímur segir að eflaust hefði mátt sjá mótmælin fyrir þar sem

er umdeild ef viðbrögð hefðu komið fram fyrr í ágúst síðastliðnum hafi hugmyndin um að danski

þingforsetinn ávarpaði Alþingi verið nefnd í apríl hafi það verið sett á vef Alþingis og farið yfir

síðast rækilega í fyrradag og engar athugasemdir hafi verið gerðar það er fyrst í hádeginu í gær þegar ég er í rútu á leiðinni til Þingvalla sem ég fæ fyrst veður af því að eitthvað sé í gangi og að Píratar ætli ekki að mæta það finnst mér mjög miður líka að þetta skuli gerast þannig hann telji ekki að eftirmál verði hvorki á Alþingi né í samskiptum þinganna reynt hafi verið að fullvissa Dani um að Alþingi þyki þetta miður yfirlýsing var einnig send dönskum fjölmiðlum þar sem Steingrímur biðji um að málið verði ekki tekið sem almennt viðhorf eða skoðun

að eðlilegt sé að sýna danska þingforsetanum óvirðingu

ég bara tek það upp í mig og ég vona að ég hafi rétt fyrir mér þar að það sé ekki almennt þannig sem Íslendingar vilji hafa

loka þarf meðgöngu og sængurlegudeild Landspítalans vegna kjaradeilu ljósmæðra samninganefnd ljósmæðra féllst ekki á hugmynd að miðlunartillögu sem ríkissáttasemjari lagði fram á fundi í dag ríkissáttasemjari freistaði þess að höggva á hnút deilunnar með miðlunartillögu tillagan hefði falið í sér sambærilegan samning og þann sem með miklum meirihluta í júní þá yrði ágreiningi um laun ljósmæðra vísað í þriggja manna gerðardóm þar yrði gerð fagleg úttekt á launum ljósmæðra kjaranefnd ljósmæðra hafnaði þessu í grundvallaratriðum er ágreiningurinn um það hvort að

framvegis hver eru þá næstu skref þau eru

því miður áfram pattstaða

og í raun og veru

ekki ég á ekki önnur tæki í minni verkfærakistu ríkissáttasemjari segist ekki vita til þess að farið sé að huga að því að setja lög á verkfallsaðgerðir ljósmæðra ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni formaður

kjaranefndar ljósmæðra segir að þær muni ekki hvika frá sínum kröfum þegar málið er sett í gerðardóm þá er það komið úr okkar höndum þá höfum við ekki lengur

það þarf meira að koma til við þurfum að hafa meira öryggi fyrir því að við fáum leiðréttingu á launasetningu til að fá ljósmæður til starfa þetta er bara eins og að kaupa happdrættismiða við þurfum þurfum meiri tryggingu við töldum að þetta væru þær kröfur sem þær

að fara fram á og þeim væri fullnægt með þessum hætti þess vegna vorum við tilbúin að fara þessa leið en því miður þá höfnuðu þær henni stjórnendur Landspítalans hafa ákveðið að bregðast við uppsögnum ljósmæðra og yfirvinnubanni með því að loka

meðgöngu og sængurlegudeild Landspítalans og sameina á morgun starfsemi hennar og

frá og með næsta mánudegi ljósmæður sem

þeirri þjónustu munu hverfa til annarra starfa í fæðingarþjónustu Páll eins og kom fram vil ekkert fullyrða

það sem við stefnum að en fólk fái sem best laun

að hækka laun ljósmæðra

treysti mér ekki til að svara því það er

ég vil bæta við

hvet konur til að hafa samband

Vladimir Pútín forseti Rússlands gagnrýnir pólitíska andstæðinga Donalds Trumps Bandaríkjaforseta og segir þá reyna að koma í veg fyrir bætt samskipti ríkjanna Trump hefur legið undir ámæli fyrir orð sín um fundinn með Pútín á mánudag Pútín

kom fram á fundi með rússneskum sendiherrum í Moskvu í dag

sakaði óskilgreindar valdablokkir í Bandaríkjunum um að spilla samskiptum við Rússland

Pútín sagðist hafa átt góðan fund með Trump þeir hefðu verið sammála um að staðan í samskiptum ríkjanna væri ekki nógu góð

ummæli Pútíns koma á sama tíma og Trump hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir að virðast draga í efa fullyrðingar öryggisstofnana vestanhafs um afskipti Rússa af forsetakosningunum í Bandaríkjunum tvö þúsund og maður frá Kanaríeyjum sem búsettur er hér á landi hvetur Íslendinga til að sporna við sífellt auknum kaupum útlendinga á jörðum og fyrirtækjum hér á landi stór hluti Kanaríeyja sé kominn í

eigu útlendinga og öll helstu viðskipti þar hafi gengið heimamönnum úr greipum

Amtsbókasafninu á Akureyri flutti vega vega sem nú er búsettur á Íslandi erindi um heimaland sitt Kanaríeyjar þar talaði hann meðal annars um mikil kaup útlendinga á landi og fasteignum á eyjaklasanum lög og reglur auðveldi erlendum fyrirtækjum og einstaklingum mjög að fjárfesta þar stór hluti Kanaríeyja sé kominn í erlenda eigu

Kanaríeyja sé kominn í erlenda eigu á síðustu árum hafi verið sett lög til að sporna við þessari þróun en þau dugi skammt umræðan um kaup útlendinga á jörðum hér á landi er hávær um þessar mundir og þau umsvif fara vaxandi

því í byrjun júní tilkynnt lögreglu um tíu mál sem varða utanvegaakstur efla þarf fræðslu ferðamanna enn frekar til að fækka þessum atvikum segir sviðsstjóri hjá stofnuninni á Suðurlandi og

tilkynnt til lögreglu af starfsmönnum Umhverfisstofnunar þá hafa ummerki verið það alvarleg að tilefni þótti til að kalla til lögreglu

hafa komið upp í Dyrhólaey allt að sjö að Fjallabaki og eitt nýverið í Kerlingarfjöllum sviðstjóri Umhverfisstofnunar segir að þar fyrir utan séu starfsmenn í nánast daglegu sambandi við lögregluna vegna svipaðra mála þetta er eitthvað sem við erum enn þá því miður að sjá þetta er mestmegnis erlendir ferðamenn allavega allir þeir sem við höfum náð tökum á eða heyrt í og þetta er eitthvað sem við erum enn þá að vinna í að uppfræða fólk um að um að um að gera ekki Ólafur segir að heildarfjöldi slíkra mála um landið allt sé tekinn saman í lok árs síðustu ár hafi ekki verið aukning í þessum málum að sama skapi hafi landvarsla og samstarf við björgunarsveitir verið eflt og kynningarefni dreift til til ferðamanna þá er verið að undirbúa gagnagrunn þar sem kortlagðir eru vegir sem aka

segir að slík vinna skili sér og því þurfi að halda áfram að fræða fólk í flestum tilfellum vilja menn meina að þetta sé óviljaverk menn hafi ekki ætlað sér að skaða hafa haldið að þetta

heimilt eða eitthvað slíkt og það er það sem ná til þessa fólks sem er aka á þessum tækjum franskir ferðamenn sem festu bíla sína nálægt fjallinu eftir utanvegaakstur voru sektaðir um fjögur hundruð þúsund Ólafur segir ljóst að í því geti falist mikill fælingarmáttur ég held að fyrir hvern og einn sem hingað kemur að þurfa að þú ert kominn upp í þessar upphæðir

að skipti alla máli öllum Íslendingum sem fæddir eru nítján hundruð og átján eða fyrr var í dag boðið í veislu í tilefni fullveldisins fullveldisins fullveldisbarn sem kom í veisluna segir að hún og jafnaldrar hennar hafi þurft mikið fyrir lífinu að hafa en líta nú á fram á veginn bjartan Hrafnista og afmælisnefnd stóðu að veislunni en fjöldi fólks var saman kominn til að fagna fullveldinu sjálf þeir sem lifað hafa alla Íslands heila öld en allnokkrir úr hópi þeirra mættu glaðir í bragði í dag forsetahjónin voru líka meðal gesta og sagði forsetinn að það væri mikill heiður að njóta stundarinnar með ég held að við eigum að gleðjast yfir því að þegar við lítum um öxl hundrað ár aftur í tímann getum við sagt með sanni að auðvitað getum við gert margt svo miklu betur en við höfum gengið til góðs götuna fram eftir veg og það er undir okkur sjálfum komið að búa hér til eins gott og farsælt samfélag og mögulegt er ein úr hópi

vonar að Íslendingar beri gæfu til að halda í það góða þegar þeir líta fram á veginn hver er

tilfinningin þegar þú lítur um öxl hún er yndisleg það var mikil barátta og við þurftum að hafa mikið fyrir lífinu en allt gekk vel og framkvæmdir eru hafnar í Laugardalnum vegna tónleika skipuleggjendur segja að þetta verði umfangsmestu tónleikar Íslandssögunnar hér fyrir aftan kemur rokkkempan Axl Rose og þenur barkann í næstu viku en hundrað og sextíu manns vinna að uppsetningu tónleikanna skipuleggjendur segja að græjurnar tækin og tólin sem notuð eru við tónleikana ásamt gólfinu sem lagt er yfir völlinn vegi samtals þrettán hundruð tonn eða fjögur kíló á hvern Íslending

besta hljómsveit allra tíma og þessir tónleikar er þetta viðburður sem verður seint toppaður heldurðu ég held það sé mjög erfitt að toppa þennan viðburð ég veit ekki hvaða hljómsveitir ættu að koma hérna til að toppa þetta

sett upp fyrir nokkuð band hérna Jón segir að tónleikaferðalag sveitarinnar sem fer nú að síga á seinni hlutann sé eitt tekjuhæsta tónleikaferðalag sögunnar mikið sé lagt upp úr öryggismálum á tónleikunum hafið þið fundið fyrir áhyggjum eða óánægjuröddum frá íbúum ekki eina einustu ég hef ekki fengið neinar svoleiðis ábendingar foreldrafélag Laugalækjarskóla ætlar að standa

fyrir svokölluðu foreldrarölti kvöldið sem

spilar sem formaður félagsins segir að hafi mikið forvarnargildi félagið hefur áður sett sig upp á móti Secret Solstice hátíðinni sem haldin var í fimmta sinn í Laugardalnum í sumar foreldrar eru hvattir til að fjölmenna í

eins og að selja ekki áfengi undir lögaldri og slíkt

þá að veðri léttskýjað var víða um land í dag og náði hiti tuttugu stigum á Suðurlandi í fyrsta sinn í sumar

að staldra við því á morgun

mun rigna um nánast allt land helgin verður einnig frekar þungbúin en vindur verður þó víðast hvar hægur og úrkoma slitrótt Theodór Freyr

forseti danska þingsins telur ekki að mótmæli við veru hennar á Þingvöllum í gær eigi eftir að hafa áhrif á samskipti þjóðanna til þess sé málið of lítið hún telur það snúast um baráttuna um athygli

samninganefnd ljósmæðra féllst ekki á hugmynd að miðlunartillögu sem ríkissáttasemjari lagði fram á fundi í dag sáttasemjari segir enn pattstöðu í deilunni vladimír Pútín Rússlandsforseti segir að andstæðingar Donalds Trump Bandaríkjaforseta reyni að koma í veg fyrir bætt samskipti ríkjanna Pútín tjáði sig í dag um fundinn með Trump í Helsinki á mánudag útlendingar hafa eignast stóran hluta Kanaríeyja síðustu áratugi og mikil verðmæti gengið heimamönnum úr greipum maður frá Kanaríeyjum búsettur

hér á landi varar Íslendinga við því að fara sömu leið þessum fréttatíma er lokið fréttir verða næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf

nýjustu fréttir á rúv punktur is en við